Nɇ jää kie’ relí ro fó’ e míiína, nɇ jmí’ re lɇ <hesitation> jmí’ re lɇ í’ kieera e tⱥ nⱥⱥ’ra mý guíí e re ñíra e a exⱥ jy e san e fán er <hesitation> ere a re ngýna re fáá’ra pero lyna jnⱥ a jiⱥ jmýý ä’ relí fó’ e nⱥⱥ´’ guora míi na jö e re ñíra mý guíí ki kie’ la bii xen jan fíí kuro’ jná jö e <hesitation> e jmⱥ nɇ e aa jná e la lɇ e tⱥ e nⱥ’ra.